E Ca na pwlqen kur kena me shku me pushime? Na pwlqen qw shkojm me pushime, me pushu nji send, me kalu mir, me shku me pushime me u knaq, me kalu mir edhe m u qetsu, pse u ka kry edhe ... Njikto jan pushimet...

Teknologjit Ca t shqetsohem... Kan edhe t mira kto teknologjit e reja se kan dal po edhe t vwshtira e t kwqija jan, kan t mirat e t kqijat e veta, kto mana s e di Ca me than tjetwr.

Sa shpesh shkoj ke doktori? Te doktori shpesh shkoj, po ma shum kur t kem ndonj ankes, ndonj nevoj, shkon robi si tont, ja kshtu shkoj dy her n vjetit shkoj te doktori

ka boll Shqipria ushqime tradicionale shqiptare, ushqime t mira tradicionale, jo tash se kan dal t gatshme budalliqe

e sa lloj lulesh e bime kam pa ... mana plot lule e bim, kam pa shum lloje mana nuk mundem me thwn ... se tesh asht dhe hapen lulet, Celin lulet, edhe ka shum lloj lule ... kam pa shum bim e lule boll, po kam pa, s di me pwrcaktu se sa, veCse shum kam pa.

Cilt jan filmat e mi tw preferum, kam shum filma qw pwlqej, po, si film i vjetwr, m pwlqen Pes heronjt e Vigut, ... film i vjetwr, po i bukur aman aman...

Kur kena qen na t vegjwl... lojna q u pwlqejn fmijve... se fmija s a se ka nanj looj qw pwlqen, po na diku kena pa...me xhet njani tjetrin si i thojn edhe kena pa lujt edhe savilje ... ndoshta top e qashtu...

me internet i ka ba njerzit tu fol me vedi. ka t mirat e t kwqijat e veta....

Jo, mana, prej zotit, s a se kam pas nanj smun-je t veshtir... veC po m ka kap nanj grip, a nonj si ftom, temperatur, se, ja ja, prej zotit, kam qwn miir, s kam pas ankesa ...hala mi sot... qashtu, mana.

Po, bre ka vene t shenjta plot mana po e si i thojnw .... ven i shenjt kisha e LaCit, ven i shenjt wsht Miloti, ... po, ka shum vene t shenjta po dhe tjeera plot, ....

...Pwr emrin yllli, ka dhe njerz qw kan emrin Ylli, jau kan ngjit Ylli, por yje pwr shembull na e kena si zanat kur shohim ndonj gja pak si grup njerzit i themi yje, yje domethwn ... e kena si shprehje ...

Cdo mwngjes ombwlsina, njw got tamwl a se shto Ca t jet, o nj wmbwlsin, o njw got tamwl, ase C llloj ambwlsina ... si tw gjesh ma...

... tjetwr gja Ca kena me ba...

po s kishte faj klima, ... tjetwr klima ... klima ka ndryshu ... se klima ndryshon... ktu ku rrim tjetwr klim a... Ca me na bo...

me vizatu m pwlqen po, mana, me vizatu m pwlqen, po, piktura m pwlqen, mana, po, e vizatimi si i thojn, mana, ... na bo t mira ... ai si di me vizatu, por kur e bon mir mana...

A luj letra? Po, mo, letra luj, kanjher luj, po, po m pwlqen, nuk wsht se s m pwlqen, po edhe ... fmija lujn e, po jo shum, sa me kalu kohwn, luj kanjher, shishto, po.

Car istori ....?????... shtrihet n divan edhe tu pa televizor ... a, Ca istori...